هلا والله شخبارك اخوي؟ أنا مسؤول مبيعات هنا في المعرض شفتك تتمشى كثير في المعرض وحسيت إنك محتار وايد فقلت لو تبيني اساعدك <hesitation> راح يتوفر عندنا عربية لكزس موديل السنة ذي فأظن إنها راح تناسبك اه وش حابب اكثر سيارات؟ وش تحب موديلات؟ وش تحب انواع ممكن اقدر اساعدك؟